<hesitation> Kolontsaigna <hesitation> Inde akagny ndraiky ai, <hesitation> agnisany tegna mampiavaka Inde akagny zao ai ami resaka le fitafiagna regny ôhatra oe viavy aminjare akagny le magnisy sarih regny, de zare koao agnisany firen <hesitation> egna e <hesitation> izay tegna malaza ami resaka fampiasana épices regny ôhatra oe carry regny ôhatra de agnisany mampalaza anjare koao le zareo <hesitation> mivavaka amina déesse maro be regny.